Nta bhumare aba nta nvinene sen mkpe iko etoto bha ibo ete a ma anum, mma ete anum bha mar ete anum. O mkpe iko ibe bha egbeje bho. Onang nta mkpe iko ji sa bhumor bhinur ma ban orom. Iko eto eto mkpa rojem o, hanzezea ara bhanoo, ehazezea fona kpukpa bhazezee. Fa sa bhano sa se nsa se, bhano piri apiri mpiri a piri o bharo deheme, nthaa be mme o. Samba thee ara aaba rohon nra mgha rohon o fen bha aoda fa nathanang bhadono nte a bhanyi, egbe jene don a nahang hora, ora don a hizoi o. Nse bha royor o nva oworino nrantee bhanyi mminai bha don o. Nntaa eto- oho- eto, ntang ikpor, nta ewua nse ase, nzia ejiang e mme o. Sa eme, so eme eba, nda mpa bhani fam danang hothom onang nta nyeng mma ete annum, ara ete a maa ete annum, ara ete anum ara maa ete anum, nta nyeng be bhaku sannor anum sang ban orom nsa ngba nku ani, bharom mma- zezaa. Fon ma ntobhai o. Onang ete gwe unvon nta ma agwe esee emar ora huya kwen asa bhaku a bha viiza, anum sa nku rekpa sen ne. Orom a anum opa ova unyi ufen gwe unyi sa nni fon ma- ntobhai anum sa bhunku rekpa se nre, but so nang fara hombhodm sa nyina hofo sabhe bhoa sa owạrạ ọ. Onang sa abanse ara oja obhim hankubha naro but su unja hobhini re. Onang henenden iko. sa akaab hene ndeme iko ovoi aku repa sembha don orom o. Agwo sa aro akabha anu ethoma. Onunima that onima kum gwem o orom agwe unani o. Thithar oruma kwum gwem oran i oja orom habhooonevo obamo ora heka rofem nzia agwo aku rekpasen bha huyang akwen kwe ara akuvanu ara onoo. Anum mpiri bha ebibi nnu ara bhanoo mma nyeng hobhini, nyeny nthaamo, nnaab nse mo, nnaab nsemo. But hela rojem asum sa ara sa mbaan orom nsa nku rekpaa sen. Mma nsa nyeng eto nyena manabhene. Mma fon abum rekpaseno ora ani monem orom gwem nzenzen nno fon bhareme habhanzan ọ. So ora ithaam a bhanoo aroko ma onang ma ora nire ma bhinku ara bhinkum, refaane ara orom hanyina, sa nyina refane ara obhazi o. Onang iko eto to ja obhazi okubho oda ukpe kpaam ora iko ji nhumo bhinnu o. Onang sanyeng onoo gwe ora bhahora ora ara henu ase or ara rebhan saa bhe bhoa, bheja eja bhero “hahobhara ayen don”. Nta rokure aro haro thothoma, don bharodaa sara haro thothoma, oyina reje saro thothoma, oyina reje sare ramimi o onaru nta ayeng. Va akaro femo. Hekaro. Fem ma ora ethoma. Etoto je agwo onoo. Araa anu mma ayina. Rajuno bha rofem. Agwu sa akubho arth thai thai akubho. Afa bharo bharo. oja habhone ori ane. Hara hitho afa ramon anyi abe- abo. Araa ado inai efa. Sannang bhoven aosi onom sa oja. Sa oba, nta nsa nyeng ma ma. Eta- anum onang, sannang. Bhoyen aosi mfi bhikene, robhen asen sa bhe evaana. Ikanne oasi, sannong. Mfe mbhoro ngwan fe nva nsebho. Sa oba hime, sa bheenyi. Bhanyin oya hiso obhoro. Ntorefe bhenyi, bhe. Ekpa bhanyi ibo hoya. Sa othaan obhoro, ova sase sa bhu. Mde bho, nthan fon. Jnana ava nọ sa bhlhumo hekarofem. Mmo nta nkaku ne nkura onoo san nziziro. Rokpe iko mma nzeng nta. Nani zeng nyina hipiri asum ozama. Oto- to- otu oto- otu,. Hunzeb o, bhehan bhehan. Sang hunzeb o bhano o. Ba bhara habhazeng bharo. Nnaa hithaa. Hithaa hora,. Nta uju mene nra obhazi. Hamfa sanku baam gwa. Ammara kpam gwe. Obhazi oku bhi unja eto. Onang nthara hitho bha. Ramon njere mmn nu. Ethoma kpaam. Kasen kasen o. Onang nta ara remene. Wune hiso, afa remon. Anang remon ma ora. Nta oja ayina ra juno. Bha agwo ethoma. Bha. Kpaam gwa ado ekubho. Rosoizoi sara hari demene. Sa thatthai thathai. Asi emobhe. Ora. Rofem hoka ma anu. Ethoma jem nzia. Ojuno ara remadon. Aaso.